Tsy de hitako aloha ty tombotsoa azo amy fihinana katà, fihinana amy katà kelikely rey. Satria tsy haiko ty mampiasa raha rey fa olo hafa ro mampiasa azy. Le ty tombotsoa azo amin'ny sotro, sotrovitsa miaraky amy meso kea zany, fourchette ty fahaizanay azy. Laha ohatsy mihina paty zany iha, paty iny ilà forosety satria iny mitanjaky paty iny. Laha ohatsy koa iha mihina hena zany iha, meso iny zany anapahanao azy amizay tsy tanjahanao amy tana hena iny.